Miaina any anaty rano akoatran'ny trondro misy ny tsindrendretra, misy ny sakovoka, misy ny bibilava, ny sahona, ny tsiboboka, ny sokatra, ny atsantsa, ny horita, ny kalmara.